komið sæl haustið er komið þingið er hafið og fjárlagafrumvarpið hefur verið lagt fram segja má að hér leggi

þessi ríkisstjórn í fyrsta sinn fram sitt eigið fjárlagafrumvarp því fjárlögin fjárlögin í ár voru samin í tíð fyrri ríkisstjórnar ég ætla að ræða við Bjarna Benediktsson fjármála og efnhagsráðherra hér á eftir en stærsta verkefni vetrarins er sennilega kjaramálin því samningar á almennum vinnumarkaði losna

um áramótin innan verkalýðshreyfingarinnar eru háværar raddir um að bæta þurfi verulega kjör almennra launþega og ein þeirra er hingað

komin Ragnar Þór Ingólfsson formaður v r velkominn

í gegnum tekjuskerðingar eða skerðingar og tekjutengingar

rauninni bara hluta en síðan ekki söguna meir eina raun hækkunin

dugar varla fyrir pulsu og kók eða fimm hundruð og fjörutíu krónur miðað við svona þá gjá sem hefur myndast milli stjórnvalda hvernig hæsta lag samfélagsins hefur skammtað sér í launahækkunum og bónusum

það stefnir í harðann vetur miðað við þetta ég trúi því reyndar að ríkisstjórnin sé með einhverja Ása upp í erminni til þess að spila út þegar ný forysta tekur við Alþýðusambandinu núna í haust og ég verð að vera bjartsýnn fyrir hönd okkar félagsmanna að það sé eitthvað meira sem

til skiptanna en það sem kemur fram í

ykkar kröfugerð

við erum að klára okkar kröfugerð

þessa dagana við munum klára kröfugerðina á fimmtudaginn við verðum væntanlega komin með einhverjar sýnilegar niðurstöður eftir helgi en þetta ástand sem er að skapast í kringum okkur bæði verðlagshækkanir hjá heildsölum sem við höfum verið að sjá núna frá vori og veiking krónunnar um sjö til átta prósent frá evru og dollara frá fyrsta ágúst þá er staðan orðin akkúrat Ragnar Þór Ingólfsson kærar þar höfum við það frumvarp til fjárlaga ársins tvö þúsund og nítján byggir á fjármálaáætlun sem Alþingi samþykkti í sumar þar er því kannski fátt sem kemur raunverulega á óvart almenningur getur átt von á hærri persónuafslætti og barnabætur þeirra sem eru undir lágmarkslaunum hætta að skerðast ríkisstjórnin ætlar að auka framlög til heilbrigðis og velferðarmála um áttatíu milljarða fjárfesta í innviðum og halda áfram að greiða niður skuldir þetta er enn bara frumvarp þingið á eftir að fjalla um það stofnanir og hagsmunaaðilar leggja sitt lóð á vogarskálarnar og svo getur verið að kjaraviðræðurnar hafi endanleg áhrif á fjármál ríkisins á næsta ári hingað er kominn Bjarni Benediktsson fjármála og efnahagsráðherra velkominn að stjórnvöld hækki persónuafsláttinn umfram vísitölu neysluverðs það er nú eitt af því sem verkalýðshreyfingin hefur mánuði að það væri óeðlilegt

viðmið og við förum

með þessum mér finnst líka mikilvægt að þegar menn tala um stöðu á vinnumarkaði almennt að við setjum það í heildarsamhengi við erum að draga til dæmis í kynningu á þessu frumvarpi upp þá mynd sem hefur verið að teiknast upp undanfarin ár hvernig kaupmáttur ráðstöfunnar tekna hefur verið að það er ekki nokkur hagfræðileg innistæða fyrir því að við höldum áfram að auka kaupmátt með þeim hætti sem hefur verið gert hér undanfarin ár við

að komast inn á tíma núna þar sem við þurfum að verja þessa stöðu og staðreyndin er sú að allar tekjutíundir þar með talið þær sem hafa lægstu launin

í þessu landi hafa fengið verulega kaupmáttaraukningu á undanförnum árum

að halda áfram að gera betur

og kallað er eftir einhverskonar samstaða á vinnumarkaði í vetur ég held við verðum áfram með það verkefni jú að lyfta undir með þeim sem hafa minnst á milli handanna það hefur verið gert mjög mikið átak til þess að gera það þannig hafa lægstu laun verið að hækka úr því að vera innan við tvö fyrir ekkert mjög mörgum árum síðan upp í núna þrjú hundruð þúsund krónur lágmarkslaun það er nú verulega mikil framför verð ég að segja þó að enginn sé að halda því fram að það sé auðvelt að draga fram lífið með fjölskyldu á lágmarkslaunum í þessu landi en á sama tíma erum við búin að byggja hér upp samfélag þar sem launajöfnuður er hvað mestur í heiminum hér á Ísland og það segir líka sína sögu það eru stéttarfélög hér í landi sem kalla eftir því

að þeirra framlag þeirra sérfræðimenntun núna síðast ljósmæður kalla kalla eftir því að þeirra sérfræðiþekking sé metin að verðleikum það er erfitt að mæta öllum þessum ólíku kröfum á sama tíma en á vinnumarkaðnum er það auðvitað stéttarfélaganna launþegahreyfingarinnar að setjast niður með sínum vinnuveitendum og semja um kaup og kjör líta ekki á þetta skjal hér fjárlagafrumvarpið sem einhverskonar kjarasamning fyrir þeirra hönd nei nei en þetta er samt sem áður einhverskonar útspil á verkalýðshreyfingin að heyra

ríkisstjórnin sé ekki alveg að sýna öll spilin í þessu plaggi að það eigi

ýmislegt eftir að koma fram þegar líður á veturinn það er bara ákveðinn misskilningur á ferð í því við erum að vinna hér samkvæmt langtíma áætlun sem hefur verið

kynnt til næstu fimm ára við stöndum við hana og verðum að fylgja henni mjög vel eftir í þessu fjárlagafrumvarpi og hér erum við að sækja fram á mjög traustum grunni til þess að verja þann mikla árangur sem hefur náðst á undanförnum árum og er að skila sér til allra

þetta er fyrsta fjárlagafrumvarpið sem þú leggur fram í ríkisstjórn með þeim flokki á Alþingi sem er lengst til vinstri var erfitt að ná saman um helstu áherlsur var eitthvað sem þú saknar í þessu frumvarpi já við þurftum auðvitað að setja saman mjög hraðsoðið frumvarp hér rétt fyrir jólin í fyrra

að hérna erum við að vinna frumvarp alveg frá grunni það voru takmörk fyrir því hvað við gátum sett mikil mikil mark nýrrar ríkisstjórnar á fjárlagafrumvarpið sem við komum með eftir stjórnarmyndun síðast mér finnst hafa gengið vel í þessu samstarfi mér finnst við hafa bæði í stjórnarsáttmála gerðinni og í allri vinnunnunni sem hefur fylgt í kjölfarið verið mjög opin hreinskilin og að því að finna lausnir sem ganga upp í þriggja flokka stjórn þetta er ekki ríkisstjórn Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins þetta er það reynir á ýmis álitaefni sem við reynum að ná utan um í stjórnarsáttmálanum en aðalatriðið er það að fjármálaáætlunin hefur verið kynnt þar erum við að draga upp

stóru mynd málanna og nú já þetta fyrsta fjárlagafrumvarp sem mér finnst vera góð byrjun á eftirfylgni ég verið að leggja áherslu á í kynningu á þessu máli

og ég tók eftir því í fréttum áðan að sumir segja að við séum of brött í útgjaldavextinum að þá hefur mér þótt mikilvægt að koma því að í umræðu um

að ríkisútgjöld vaxi með sem hefur gerst á undanförnum árum það er einfaldlega vegna þess að það er að hægja á í hagkerfinu okkur hefur hins vegar tekist að gera þetta

við höfum verið að greiða upp skuldir við höfum greitt upp skuldir upp á um sex hundruð og sextíu milljarða á undanförnum árum og inn á

aðra hundrað og fjörutíu milljarða þetta eru átta hundruð milljarðar sem við höfum verið að nota til að bæta stöðu ríkissjóðs og það

er að skila sér við höfum skapað svigrúm

ákveðinn útgjaldavöxt útgjöldin hafi verið að vaxa þá eru þau sem hlutfall af nokkurnvegin að standa í stað þannig að það sem ég helst sakna í umræðunni almennt um er betri betri skilningur á þessu stærra samhengi hlutanna hér áður vorum við að tala um svigrúm til þess að stórauka áfram kaupmáttinn í landinu það svigrúm

verður ekki til staðar í því mæli sem það hefur verið undanfarin ár

sama á við um getu ríkisins til að stórauka framlög til ólíkra málaflokka framleiðni aukning í landinu til þess að það sé hægt að grípa til slíkra ráðstafanna það hefur

gagnrýni á það að grundvöllur bæði fjárlagafrumvarpsins og séu svona

afgangi en það eru blikur á lofti á flugmarkaðnum og víðar og til dæmis sjáum við

WOW

þessa dagana og áfall á flugmarkaði gæti haft áhrif á ferðaþjónustuna sem er svona helsti

og draga úr útgjöldum já

frá Hagstofunni þannig við erum ekki að kokka upp okkar eigin þjóðarspá

opinberum göngum svona spá til næstu ára það er hins vegar alveg rétt hjá þér að það getur brugðið til beggja vona og ég ræði það aðeins í ráðherrakaflanum í þessu fjárlagafrumvarpi að við höfum fengið það sé ekki að neinu öruggu eða vísu að ganga

og það er einmitt að þessum sökum

er svo mikilvægt að við höfum verið að búa í haginn núna greiðum við um það bil fjörutíu milljörðum minna í vaxtagreiðslur á þessu ári heldur en við gerðum fyrir nokkrum árum síðan við höfum tekið skuldastöðu ríkissjóðs og algjörlega umbylt henni þannig við

erum búin að búa í haginn fyrir þrengri tíma en við trúum því einfaldlega en þá að við getum framlengt þetta hagvaxtarskeið gerist það sem þú ert að spyrja um að það versni til dæmis viðskiptakjör á erlendum mörkuðum það dragi úr komu ferðamanna til landsins eða aðrir slíkir atburðir hafi áhrif á hagkerfið

verið óþægilegt að gera þá aðlögun seðlabankinn greip í dag inn í gjaldeyrismarkaðinn til þess að sporna gegn veikingu krónunnar gengið hefur verið að lækka undanfarna daga og í einhverjum fréttum hefur þetta verið tengt

er sagan að endurtaka sig erum við að sigla inn í nýja kreppu getur það verið þó þess sjáist ekki merki í þessu plaggi ég ætla ekki að geta mér neitt til um það gjaldeyrismarkaði það sem við vitum hins vegar er að Seðlabankinn hefur skýrar reglur um það hvenær hann

ástæðu til að grípa inn í markaðinn og hafi það verið gert í dag er það á grundvelli þeirra opinberu reglna sem um það gilda til dæmis til að takmarka

við vitum það líka að gengi gjaldmiðilsins okkar hefur verið að styrkjast

verulega á undanförnum árum meðal annars þá þannig að með þessu sterkara gengi og með

launahækkunum sem hafa

þá er Ísland í verðlagi borið saman við lönd eins og Sviss Noreg Bandaríkin orðið dýrara en þessi samanburðarlönd og það hefur nú einhverntíman þótt saga til næsta bæjar

orðið dýrara að ferðast til Íslands heldur en að fara til Sviss þannig að það er ekkert við því að búast að hagkerfið er auðvitað sveiflukennt og það geta verið ólíkir kraftar sem eru þar að baki ég hef hins vegar enga trú á því að við séum að sigla inn í einhverja krepputíma það eru engar þjóðhagsspár um að við séum að sigla inn í slíka tíma það er frekar að sú mynd sem við höfum fyrir framan okkur í dag sýnir áframhaldandi hóflegan hagvöxt á mjög sterkum grunni verðum við hins vegar

fyrir áföllum þá munum við njóta góðs af því að hafa búið í haginn á þessum góðærisárum ertu með einhverja neyðaráætlun varðandi hvað þá bara til dæmis óvænt áföll í efnahagslífinu segjum

við stefnum óvænt inn í nýja efnahagskreppu við gerum ráðstafanir í samræmi við tilefni þegar þau birtast okkur og við fylgjumst auðvitað með því sem er að gerast í samgöngum til og frá landinu eins og

sviðum það er engin ástæða til þess að ætla að það sé einhverjir slíkir atburðir að eiga sér stað núna sem líkjast þeirri kreppu sem við gegnum í gegnum fyrir tíu árum staða þjóðarbúsins er allt allt önnur og sterkari en við erum hins vegar ekki ónæm fyrir áföllum frekar en önnur hagkrefi þegar þær aðstæður skapast

flugfélög nefnd í því samhengi í dag heldur greinilegt að það er mjög þröngt um rekstur víða meðal annars vegna eldsneytishækkana á öðrum mörkuðum hjá öðrum félögum í þeim geira akkúrat Bjarni látum þetta verða lokaorðin hér í kvöld takk fyrir komuna í Kastljós kastljós verður ekki lengra að sinni það er enginn þáttur hjá okkur á morgun því þá er